نعم، ممكن نحجج السلام العالمي، بس يتطلب جهود كبيرة من الجميع، أولًا لازم الناس تتجه للحوار والتسامح بين الشعوب ،كمان التحاور في حل الجضايا مثل الفقر والتمييز يساعد على تجليل النزاعات ال يلعب دور كبير في تغيير العقول وتعزيز القيم الإنسانية، وأخيرًا دعم الحكومات والمجتمعات المحلية في جهود السلام يساعد في بناء عالم أفضل.